Ia, momba momba kolontsain̈y ndrô <noise> Kenia, firenena amin-drô zen̈y mahazo efa-polo eo kay samby aminany àby jiàby izen̈y. Fa rô zen̈y mahay mahay resaka <hesitation> lanko, fan̈otôtôn̈ona raha zen̈y zen̈y tena resaka kolontsain̈y resaka fandokisan̈a.